أول ذكرى لي في مرحلة الطفولة كانت لما كنت في الحديقة مع اطفال عمي واصدقائي كنا نلعب مع بعض ونركض اتذكر كيف كانت رائحة الزهور والجو الجميل وكان عندي لعبة محشوة اخذتها معي في كل مكان واتذكر انه كان عندي احساس بالسعادة والحرية وانا أركض بين الاشجار هذا ذكرى لسه محفورة في بالي لانها كانت مليانة براءة وفرح.